<hesitation> نجرب تطفي- تطفي <hesitation> الظي بدري معي، وتشرب لك حاجة دافية تساعدك على الاسترخاء، وأود لك حمام بالميه الدافية <hesitation> تسهل في استرخاءك <hesitation> <hesitation> وتسهل في استرخاءك للنوم، وابتعد عن الجهوة والمشروبات المنبهة، وحأول إنك تخلي-تخلج جوهاااادي في غرفتك، عشان يساعدك على نفسك بشكل أفظل على النوم.